﻿Nima illiƙo ka sheket nda illani nin gbusina̱ ƙa foƙ furumno nima gbushuko ning waabu yambano̱ <noise> yamba, nda perani nda pera ƙeroƙuno <noise> nakan ninya̱m ƙe an shautau, we shine tatabu shiki shubun shiraƙo te ye wa shine nar kerani <noise> dackujukum ndayi ɗimma ti piɗi shi kange <noise> shauno na̱nya̱ shira ƙero pino na̱nya̱ shira ƙerani shanne shuka̱ yamba na ƙan madim ƙa doƙƙo kpaɗam ninya̱ shine penuƙo ɓaaraƙe yamba <noise> ni ma kwadugo fuki nin illina nin pittu ima penna nen watu fuɗo ando no nima fudugo ando no minun kago shabi kan pomuni kamma shiba ɗuai ma kako shabi pero piira ning wa ƙaaƙo tatano kama yada ma illuƙoa ma shin ko yippei bangh ma shinko ƙam nina weɗa̱? minu ma ƙaaƙo shaabi doi ma kamwem na ja to minu pambuƙo ti yamba ɗiishi ƙanuɗo ni? da yii paaro ƙan pa̱a̱muni <noise> ﻿Kamar shi ni, ƙamma rashi ni ɓaaji? taƙaabani sha e katin minaiƙe mawe shinƙa anan ƙamma shite na shi ɓaanuƙo ɗiishi aranmo ƙamaa ɗiishi aranmo maƙam <noise> nin wa kitu la we shi ƙamma taayun ɗoi mani ma dakko sha kam mandi palang'h shana <hesitation> na ƙoovo na kiti gappa na maƙuru ar gappa ti pudi maƙarni nin illina nin wa maƙuru nima maaƙina madi palang'h ma kamum shana sha. Shana wa kitu wi juƙ danjuƙ ndang shamaatu nin kituni kitun ƙamma we ɗummo shiki nwatu ɗiimina, ma dumuƙo ƙa sheket minun shigo minun ɗang dank shig foori maɗanƙo foƙ foori ɓirang ma foonan na nima ƙeɗuro kedro ni fona ƙa foori na mashiƙo ni ƙa foori? sha shinu a shu wem na ƙammo rayi ni cha ɓe nanƙa ƙpatini na to we shikammar ywani na maƙrema ar gappa man kitu kan arra mama kerina kan araa man watu yi kanma dokku do foori ƙamma <noise> maa ɗeƙƙuƙon ɗofoori nin peneng piiri mamma ɗoƙƙuƙon do foori nin peneng npiri ninwa kitu mmandi ƙa shuni Nima kerina mandi ka shuni nima pergo ka shuni nima fonna na ya worri ma shooje ni ena ka mar shina ni ka shuniaa <noise> sha ta yu paro ke pkwatini na ka kayipa mego shigi shina ma ishigo wai shashuna ishon ma shadu ma shadu ma shatu ar komoi ma shan enginii mama kampidi isho ishom man wa ishiru penan bokra shojen ma shedgo ti ku ni kamar shu bogra alaw wai aaa ko kamar shu bokkra domja ko bogra funda sha na kam parom napa ke kwatini pengo ke wa shanga kwadu wai kamar yu tee na too ma covo ma kiitu ɓojji da shuweno bokkra dosha ma yina ɓoji dotcha ma yigo nin tee yipa ma yigo na mai sha ma shoje yaii. Ma ka yi na kedirakedira ɓoji ka wena ni na a ɓoji ni pergo. Yamba shauneno gudai ni weyina wa ɗaƙƙam ni pambugo yamba perna shina pirji na wa shidan moom yamba shobneno na pilgo ɓia ne pillan ni wenan wa ti kui nin wa pillu tanga nin pillun ni wirun wai ti kui nin wa pilu buhu Nin wirun wai ti kui ni pila wai dagam ni shago ya fudi kanro kangroi ma nanyanan dagam nin mijiba nin anii pipilo pipilo pipilgo ne ni kakeji kama illo kichimom kaman wabu yambam yamban dan show mu kamma dan mumu wai shi kanma minji ma dakujukum kamma kari kammakari kamakariashu yambam yambamu mu nomba ɗuki kema guto yambago kar show wahalla ti ku piran mo ma kwado kichimoi na too ni pambugo yigo walla. Fokrooco no ɓung ɓung nipidi ban nipidi dimo ninya shakan de nin shunum ni tipid dimo ninya shir kerani yamba abbun kokoi munun kokoi ti shunu shunu ma mo wa shinna shu mo shau minaju kamma ma mullian ju mum miru mun fukroconim tomon kiji yada fukroocomu yi ƙo tomon kama muliyano kamma shibano na kam wai shinar kabanim ni pambugo yamba gudai yamba karimu jori shunn yamba mumu wa shi mu na ka kera ni ti ku pira yamba ninya sha ka kerani shunuma munun ma wai shimuno shokkon shiramu dua yamba minun ta shirago mina kam mandi ninyam ke dokko mina kam mandi ninyam ko tibi ti mandi pidim. ke dokko mun doko munu shaurugo andonmu ti pidiju kan ge muni kee kwadan kan di shau mu ma wa shinga yigo duai yamba munu pambugego nima kijimo ﻿Ningdan miru minu ɗemu diiji minun dunguna sheri, ƙa yippa̱i cha, hai ƙu pira walla ka pengo ninya̱ ma ƙenƙo ƙa yuppa̱ shirii ma shatu minje shatu minje dan shatu minje shatu minje too sherii nɗang ywu ɗaƙam ninya̱ tank ƙemani ƙa penuƙo nin ya̱ ma ƙemanim yaɓong'i kpaneko ama ƙema̱ ƙenƙo ƙishi minje mowanna minje shatu mije kiji foɗɗo shindi muni mayioƙ sha shinnani shin waƙi moshako sha shinna shin walai to ɗiiji ƙupirai kishimoi maama ɗiijiro kishimo to yamba ndaaƙo ƙoƙƙo shin ka minji, na makar yu toɗɗim makar kpaƙo muɗoƙum mamu demuƙo maama ƙante ma munun maama ƙantem maƙaabu maaja aƙamum ama ma ɗokujum ne foƙroccono na ƙan yanjin ti foƙroccom, foƙroccono doƙ ƙan yamba we shinna ta ƙerani ɗoi tipuɗi shikan yamba yamba nɗand abuno ƙoƙƙoi to ndayimo ɗimma ti puɗi shiƙama ma ma ɗakujum, madakujum ma dakujum ko dimini maaamu wanna minamo maa ƙam ning ko la arƙoonmo ko juura ﻿Ko <hesitation> alau rama ko ni ma ɗimuƙo ma ƙam ko gappa ma shadu ma munun na minji tebom ɗoji ƙama ƙan tem amamulko ta mun deƙo sheƙo ama ƙam shaɗuƙo swa to yamba fudi sha ashan koko armonƙo ɓirang'um niyiji wemmo ɗwei nin ɓiyi ɓang ƙan kupiira ning bwara ɓang ka̱an ƙupiira yamba kub yamba dii shauno ɗuk wei shanarpidi ywani yambandi shauno ndaabuno ƙoƙƙoi milam natu yimo paro ti foƙroccono nda waa shidam minomom amma yamba yuwini ning nwatu ɗigu mina tu ƙuno di yu duga ti ku no to ni pambugo yamba gbude ni ti pidi ɗimo yamba musha ka kera ni dwei yamba munun ti shinu ni pambuƙo gbude ni pambuƙo mu yamba munju shopiyo.